איך וואלט געואלט קענען טשייניז, אויב איך קען צו לעבן פון איין מינוט צום צווייטן וועגן ס'איז זייער א שווערע שפראך, און ס'איז זייער שווער זיך עס אויסצולערנען און קענען, סו, אויב איך קען עס לערנען פון איין מינוט צום צווייטן, דעמאלטס, כ'מיין זייער אינטערעסאנט צו קענען עס פארשטיין